ألف ألف ألف مبروك يا حبيبي يعني مبسوط لك جداً أن أنت تجوزت ولئيت شريكة حياتك وإن شاء الله ربنا يرزأك بالزرية الصلحة وتكون عوض لك عن كل حاجة أنت كان فيها في حياتك وإن شاء الله أبقى جاي ازركم فأأرب وقت ممكن